Aŋ vɔɖǝ sa le kpii wɔɔ, <hesitation> tu ru ŋ tu wǝ lǝǝmɨ wɨla kɨlɛɛkǝ e ke yeli nɛ o, e lee yee nɛ o, tu ru ŋ tu nyi koko rɛ lee kpii ŋ náa kʊ ŋ lɛ wǝ́ rɛ ŋ nee kpii ŋ nɨ ŋ po poŋ. Kǝ́ kɨto? <hesitation> kopayǝ sa kɩɩkɩɩ yáa taa wǝ́ yǝ kpɨ, yǝ kpɨ yǝ ŋ maa yǝ. Ǝ kǝ tɨ o ɖo lǝ̈ lö otuiyǝ wǝ́ e le yi a lah pwɛyɩ ko, a láa pwɛyɩ a maa yǝ o ŋ koru e tii. Kɨto rɛ lee kpi ŋ neh pe re tɨrɛ ŋ ko wǝ́ rɛ ŋ nee kpi ŋ ponu.